Ja ntaka`ayuyo in ve`eyo chi nu iyo in kuveta te tnao in ntute ja ki`i yika ve`e te sketna`ayo jin jaku ntute te kuvanoyo yuka te ntaka`ayo ve`eo.